والله الوظيفة الي تعجبني والي غاح أكون مرتاحة بيها طول حياتي هي الوظيفة الي اطيق اشتغل بيها من اي مكان يعني هاي الوضائف على الإنترنت وهشكل شي هاي أكثغ شي غاح أكون مرتاحة بينو وغاح اكون مليحة هم بينو لأن غاح يعجبني يعجبني أشياء متعلقة بالتصميم وكذا ف اي هو هذا الشي الي اغيد اشتغلو انو ما اكون متقيدة بينو هذي الي غاح الأشياء تطلب إبداع يعني فاشنو غاح احبا للهاي ف اصيغ احسن بيها